Pues ahorita inin meztli diciembre sewa melahka, sewa iwan pues orita mixkiuwtok <noise> nono, ya después nipanos kana ich marz- kanah ich abril walpewa neka melahka tlapatzmiki, ya ihkon kon seguirowa asta julio walpewa ihkon melahka kiuwi, chikawak kiuwi, iwan pus nikan ne nopueblo casi <noise> dia- diario kiuwi, sí. Este yuwehka pus okitokahay tlayoli, axan yayimo, saweltzikitzi caña iwa miak kitooka tpantitas de sombra, plantas de ornato, san inon. Neka pus ompa neh nopueblo miakeh ompa tekipanowa ika kitooka plantas, iwa yuwih kinemakatiweh, iwan tehwan a veces nikan tiwitzeh cerquitas, pero okat- okatka nion wehka, iwan nono no paisanos <noise> no yuwih, no yuwih wehka casi ich nochi país tlanemakah plantas.